Ny milo fampiakaran'enta da natao hanampy amin'ny fanangana sy amin'ny famora ny fibata enta mazefatsy. Lafa misy olo mananga-draha sy mamboatsy raha reny zany no tena mampiasa an'i io